البيت ال بجد الل انا عايزه اعيش فيه ف المستقبل إن هو يكون بيت كبير أوي ويكون بيت إزاز وتكون ديكوراته كلها <hesitation> يعني فيها ألوان ودافية مش بس أبيض وأسود لا ، وعايزه كمان يكون في مسبح قدام البيت وعايزه يكون في جنينة علشان أقعد و <hesitation> كده فيكون حاجة مستمتعة جدا